घ आंग फोनु लग भाग पाँच से छह घण्टा खिज्या टोक। आँग एवेरेज टाइम तोर्म्या टेक्नोलॉजी ह्जेस्क तू की फोन आनी नोटिफिकेशन बच्या दुक की का फोन टोरो ह्जा ध्यार खियांग, हुजु हफ्ता टोटल ह्जा जॉब फोन खियान। डू आँग ए एध्यारु कम से कम पाँच से छे एवेरेज बच्या दुक पाँच से छे घण्टा एवेरेज बच्या दुक फोन खिमो। आई हुजु लय्य ठीक ही तू सान सन्न क्योकि कभी फीलमो खिमो ग्याच जिंदगीओ लय्य ता चो एंटरटेनमेंट ग्याच। हुडु हिसाब्स ह्जा एवेरेज टाइम ठीक ही तू लगेचाया दुक आँग।